Ya ai ya tindak ya hunaina, yaka au huan ita i toham bole tai- tai toha i buma ta i dindak nira, ai fimet tu sira hus esen ra ra kani meun, tu sera esen katali mese, ya kou u dindak meseha, si humata tu hamaha ta ai, hal i dindak ni ra ai fime si tu sira esen hus ra rakani meun tu sera mese hakatani mese u bana'a si deboho. Si lebo huan, si tu sefu si tutu si aka awey am ai tanika, ha si esen bala huan, ya feta wahi sala ibek. Ya feta wahi sala ibek ya um waha akel, akel huan ye hil toha maheloy, ya tebun ya amra ba'am ra kalabasa i meun. Ya waisala maken ya solo, ya solo sifu, ya lili maera <hesitation> lili maera hau wasala maha, ya sorule kara fatana masef, ya otokan yara esan <hesitation> ka futi meun yaka ya makhap nika aya habun ya hap sefu ya umawaha ya suwelni'i ya suwelni sef. Ya toto ya hil tafam maheloy, ya weletu fitalanam ya ferak rani kai hata maun, ya hil kana totoma ya toto. Ya toto sefu ara esen toni emun ya ebele'em, ya embele sefu ya toto sifu ya muhu. Ya muhu ya huna ra esen laha lolol ti meun, ya ebele'e ara isne meun tu ara lui leme ara nawani meun, ara solili meun, ara huf nama'e ye ebele'e. Ya ei meun ara esen waine meun, ara takini me ya ebele sifu, ya muhu, yamu sefu, ya hakalayra, au ian hatti fela haya bak mala tite u tewa, ya ilu ha'am <hesitation> ya ilu ha'a haya hunara ra kataho ta solo ipyamho tai tula, ira holo, hali hua anin ya toto sifu yamhu sefu ya ilu ha'a, ya toru waha'am. Ya tolu waha'am sef heloy, ya hili, lew huan tewa yaka'o ni kana'el ra kanan bole <hesitation> rakana haya hunanho hili hili Ya huna sefu ya busu ya busua wahama sef, ya busu taiki mai kinahe ya- ya tu esen enin fau- fauni meun ya huna meloho law, ya tit fela maya ya wala koko'o, ya wala koko law ya ebele esen ailan fau- fauni meun lohuk law. Munsia me munsia ara lanim ya huna lohuk law ya esan wahamato ui nam, ya tu tutu ui nahora ra katara. Hali huan ya tutuj ya huna tu hama ya bus sefu, ya bus sefu ya huna esan fau- fau na malaw fela maun, ya hunasefu ya uti ara wanaha maun'ho hakelho <hesitation> bunara esan wahama ya hil esan amaun ya tibe, ya tibe sefu ya huna toha mae huna toha maun, ya sukura law, ya li- lima ira akel, akel loy loy loy loy ya uti, u masa nika. Bentau nis ai lua anis, tanis hoholis haya ote huan akel hua anin ya sikira, ya sikira hua anin ya sinin ya amra esen. Kalabasa i meun ya tebu yaka inen ta tep luman man botu'an tai <hesitation> lerohu ta anin, luman ta tip botwam, botam hua ta'a ai nika ta'ai sefu ei sia kahe, am tip luman am ai luman lerota maun sef, am tep enhe botwan, botu huan am solo ipies te am hahales te am ai tula. Ni anin me bar <hesitation> m <hesitation> hala hettu ipya tutu hora rara kata mahe holo, hali huan am huna sefu ara alaini meun, m i bele leke am haka nika i newemho me haka'i i neweha kai esen tuhutonim te tofufufne ma anin ta hu- hutini tohe inni, ma anin ai kaiho tuho tolem ai kaha tu hu aluleke tohe enhu <hesitation> am ebele huanni amra wai suliste am ebele hafun. hatoha maun am huna sefu am- am ai luman am sima nihua botono am sima amr afatoim nihua te botono nasam, am sima enhe rai meka enhoni ya anin mehe hua aka'i hayu tuhua botono hoku. Hua nokni botono ire me tum u a'ai nasan hani, hiya ani mehu'a aka'i, si lew sia kahe, bara toha mahua botu nohun ni hu botono ira ta'ai sif ne kakini yan anime aka'i iman, ita takatatihe yakahe tohan baran nohukwa boton nuhu, tuhan baram mae ikina hua am hahala, haya'an anin haban ha'a sukaha akai toham jadi <hesitation> biar untutu reikiho hakayi.